பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று, பயணம் மிகவும் மலிவு விலையில் உள்ளது சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்புக்கு கணிசமாக பங்களித்துள்ளது.